Nun sugnu tantu amanti di filmi. Ma si c'è un filmi ntirissanti mi lu taliu sia ch'è drammaticu sia ch'è comicu. Quannu era chiù picciottu facia addirittura la cullizioni di filmi d'azioni. Mi piacia Steven Sigalli, Van Dammi, Brusuvilli e tanti àutri. Poi cu lu tempu e cu li anni chi passaru sta cosa mi finiu. Ora preferisciu vìdimi prugrammi chi parranu di pulitica.